<noise> toh-toh Hankaŋ kachi chaiberi fassara haydiŋ kanga jine nina, agahinka ka ka ka kadaŋ turiya ga ka’didigi dana pati, dadi hari agayin ka katay funai, katai danga dibur di fadamara hayawonodin, kahari agahiŋ ka hari handa. Sannaŋ kuma daga zuru asi banda guda, zama ifosai asinka barai, gahamo bagumo asai, sannaŋ kuma mayo go haydiŋ chirai nena chirai nidi inga kachi e fassara. chaiberi fassara ga bagumo zama dana nangu da gana ka turi nya do taba chine matakaŋ tarikwamai gachi enai wai turi nyawai gakan, I bindai han fo I man taba ka di, kuma hala aga aymaŋdi turiya aymaŋdi nan kaŋ chaiberi go tarai ana turi nya zairi ay go ma’day ego gachi no doŋ haka aymo aychi wadin kachi a fassara. Aga hin ka aga hiŋ gana turi nya ga turi nya machairi enai, agahin kagana foo ga fuwo ma kan matukan e’chi, enai sannaŋ achai lawa’lay aga tuo roba daba matakaŋ e’chey I si’bay e’ga tarino wali e gachimno wallahi I sibay ay wo dai I ma’no e gogachi ay’mo ay chi, wadiŋ kachi a fassara. Sannaŋ chaiberi a berin da a tafayda hankan go edunwo bun harchin dai, zama a tafay da hawyan, a tafay da yoyan, a tafay da farkayan.